Tabo en nauko, rais supu epenawe menabamanato, moo ii supu epenawa. Memme nawa, mme nau enang wi epe nna enang tolulu nee, mme nau tolulu wii epenna, sup rais gawena. Mme nau, mmeng meeke moo, tospen nigipepe, tospen nigipela, nigipela tang nebotawei kole epe. Tewa gawela napo, moo wes epe, moo mo ela sogu tabamogoi sogu koi kes epe, eng sogu kesiela, sogu koi te kesiela, uka wei wela, teke uwa <hesitation> enang goi nee, pawa goi uwanila, uwanilala teke enango naka epe, tego iki disko naka epe. Eng te moo sali buu moo buu lako ela, teke tai ikipepe te moo iki pepe iki pela ikipela te nagopela teketai buu egebepenna buu, o tokiko egegas buu tuwa go asin mambela ne mo epenna buu Toe, ko epe te moogo lelu, ko ela teka minbepe. Minbela awa owela oh ago tabo uwa ago uwa ago makemalako tabo konnuai, mimbela teka skabepe tente minbela moo sa epenna mee. Eng tee mee pas epe, tewa minbalio, namanolike, ule te waito te tutubema wetubepe, wetubalio te teuka mee nabasnoe nna gawepe. Tewagawela te rais te sospenko lakowepe, lakowela namanolike te, sibe otawamo, ninnan pasila asin, pasila nebotawela tee moo mingas, te gaweko te menago tego watu alape, eng awa owela o eng tabo koni, eng maake lalala, make lalala gawotawela, waitoko kole epe, eng tang teka tonobeio leppo waito panna ke lea, apama aleka taiu. Tabo tabo kangke gaweitoko, wela isi upeno konnupe, awa owela o eng bu nogopi, kiokio pio, kiokio pepennang tang taba isi ope ninang apela kamaliopenang te nai epee.